نعم من الممكن تحقيق السلام العالمي لكن انه يتطلب مجهود جماعي كبير اولًا يجب أن عمل على تعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات <hesitation> والشعوب عشان يكون التواصل فعال ويساعدنا على كسر الحواجز وكمان بنتعاون مع <hesitation> التعاون الدولي كمان مهم جدا نحتاج نتعاون مع الدول <hesitation> ويكون في عمل مشترك بينا.